He kuleana ko kēlā me kēia kānaka. He mea nui ka ʻauamo ʻana i ia kuleana no ka pono o ke kaiāulu, ka ʻohana, ke aupuni a me ka honua holoʻokoʻa. ʻOkoʻa kēlā me kēīa kuleana aia i ke kanaka a me kāna hana.